द अस नबुन्ग ब्ल नुन्गि <hesitation> क्सोर्वौ मा फये। द अस नबुन्ग ब्ल अन्गि क्सोर्वौ बेने फये जे। मैब मुन्छे क्समनि मौनेनि क्सिगन्ग्। मुन्छे अस थये जे अन्ग् बे क्समनि कु मा फुन्गन्, अरे बे क्समनि कु दिनिने मा फुन्गन्। तो बे अस य जुदि जये, बे अस य जुदि फये गेसेओ। तो बे अस य गेसेओ फये ब्ल, बे क्समनि य जर्पुन्ग् ब्ल थये। मोजन्ग् नन्गु अरे अस नि मुते क्समनि य जर्पुन्ग् ब्ल थये, बिरत् गिजने मुन। तो जैकि जय <hesitation> जि कुनु मबेयौने अस थये जे, मैब मुन्छे क्सलम् थन्ग्ब अस थये। अरे जैकि जय क्समनि मौन् थन्ग् यौ, जुदि बे अस थनय् बदि जुदि क्समनि य जय ब, तो गेसेओ दुखु जये। तो बेब दिख क्समनि यौ अस क्सलम्न थन्ग् नैनि उनवु जुदि क्समनि य जर्पुन्ग। गेसेओ किशन्ग् अख थननि क्समनि कु मा फुन्ग् थन्ग् नैनि उनवु जुदि क्समनि य जर्पुन्ग। तो बीने अस य बैल न्ग अरे बे क्सौन अस योननिबुन्।